ایمبیشن جو ہوتا ہے، اُس سے ایک بڑا رول ہوتا ہے ہمارے سکسس واسطے۔ ایمبیشن میں ایک اِچھّا ہوتی ہے کہ کچھ ایسا بڑا کرنے کی۔ ایک ایسا چاہ ہوتی ہے کہ ہمیں بڑا کرنا۔ تو اس واسطے اگر ہم صحیح ایمبیشن رکھیں کہ ہم بڑا آدمی بننا، بڑا بِزنس مین بننا آئے تو پہلے ایمبیشن کرتی، تو انہیں کام تیار کرتا، اسٹارٹ کرتا۔ ایک بار وہ کام اسٹارٹ کیا بڑا بننے کا، تو انہیں اپنا کام جیسے اسٹارٹ کرتا، انہیں بڑا آدمی بنتا۔ اُس سے انہیں بڑا آدمی بننے کی کوشش کرتا۔ تو تب ہی اسے سکسس ملتی، سفلتہ ملتی لائف میں۔ اگر ایک آدمی ایمبیشن نہیں، انہیں چاہ نہیں رکھتا، تو انہیں کتنے بھی کوشش کر لیں، انہیں اتنا بڑا نہیں بن پائے گا۔ ایمبیشن سے ایفورٹ بہت ضروری سکسس واسطے۔